So a yidi mabbitirki wayayel maada, aranon tabbitin batiriwa maada e jodi non no haani, nden nyo'a ngam makunniyel maada naa hite ummake. Sai renta saito ngel ummake.